والله ودي أسافر اليابان أحس إن ثقافتهم مختلفة تماما، وجميلة <hesitation> غير كذا ،الطبيعة هناك خرافية خاصة في موسم تفاتح الساكورة، تجربة جديدة ومثيرة.